<noise> Gny Salade moa misy karazany: <noise> ao gn salade vert, <noise> ao gn salady de fruit, ao avao koa gn salade <noise> de patte. Laha salade de fruit izao gn' atao da asia karazan'gny voakazo i: <noise> asia akondro, asia manga, asia mananasy, da mba hahavoky soa da ampiarahy amin'ny Yaourt, da asia siramamy soa hahamamy azy. <noise> Igny gny tena matsiro <noise> sady mahavoky. <noise>